wo je fi ho ole omamo̱ aye se owhe ove je vi omame oza se ouhe oniovo omo̱ za enana egbe efa no me sai kele ha me reho omo̱ te̱ o re wo woho urumu a re se no omame aye no̱ a re wo hayo no omo za o re woho omamo ure̱mu no̱ are se woho oza no are ru eme jo̱ aro̱ reho enana me sai rie dhese kin ho sheghare me yo